Tushlik uchun sala- sendvichni avzal ko'raman. Chunki tushlikda <hesitation> kuchliroq ovqat yesam bu butun kun davomida energiyamni saqlab turishimga yordam beradi. <hesitation> Salatga keladigan bo'lsak uni ham <hesitation> hafta davomida ikki yo uch marotaba yeb turishim mumkin.